Á ngëko ngímee ajá ngëncílëna bërëm ţí ngënko bërëŋ kay mom ací untump ucak kancílëna bërëm kantas bandeela kowí ngafer wí. Këmpën dí untump këyá ţí unjënk kancëlëna bërëm kayá kafer. Këmpën ţí unjënk këyá dí urëmak kancëlëna kayá kafer, kancëlëna bërëm kayá kafer. Këyá dí unkankëra bërëm dí uncël dun kayá kafer. Kayá dí ngulal <hesitation> kancëlëna bërëm kayá kafer kanţas bandeela. <hesitation> ngënko bëreŋ ngëncumal bërëm ngí ngandoon ngëmpe pëncëlina, ufúgú bërëm dí uncëlëna dun ajá uyá pënţas bandeela. <hesitation> unkambe bëreŋ umënţun ajoo uncëlëna bërëm kak pënţas bandeela. Unjímpáan kacëli pënak má bërëm dí unjoon uncáar pëncëlëna kayá pënţas bandeela. Upën ţí unkambe bëreŋ ţí <hesitation> uncankal kak bërëm dí unjoon uncëlëna kanţas bandeela. Uŋíl umënţun kak bërëm bíwun joon umpe pëncël kajá pënţas bandeela. Ngënko bëreŋ ngëncumal bërëm ngí ingan joon pëncëlëna pënţas bandeela, <hesitation> ngëndeela okëma angëyok. Unú këfáa rek, ţí mëwín ţí bawul pënak këmee ne mëndaŋ këndaŋul ţí umpíiţ ţí.